ବହୁତ ଲୋଗୋଂ କରୋ କୀ ଖାଦ୍ଯୋ କରନେ କୀ ଭ୍ରାଂତା ଧାରାନା ଥାଈ। ସେ ଭ୍ରାଂତା ଧାରାନା କୁ ଅଜୀ ଦୂରୋ କରିଯା ଗଏଲେ, ହମେଂ କୀ ଚୀଟା। ସେ ଖାଦ୍ଯୋ ଉପରେ ନଜର ପୋଗେଵା। ଜମନେ ଦେଗୀ ଅଜୀ ନୋ ମୋଟୋ ଅଜୀ। ନୋ ମୋଟୋ ଏକସେସ ନେଲେ ହାନୀ କାରକୋ କିଂଟୁ ଲିମେଟରେ ନେଲେ ସେଵତେ। ହାନୀ କାରକୋ ନହୀଂ ଗୀଯୋ ଜୋ ଟାକୀ ଲୋଗୋ ଅନ୍ହିଲ୍ଦୀ ବୋଲୀ କୁହନ। ଥୀ କିଂଟୁ ହସଲରେ ଗୀଯୋ ଟା ଅନ୍ହିଲ୍ଦୀ ନୋ ହିଲ୍ଦୀ କାଈଂକେ ନା। ତାଦେରେ ସାଚୁରେଟେଡ ମୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ ପୈଟୀ ଏସେଟ୍ସ ଥାଈ ବହୁତ ଲୋଗୋଂ। ଭାଵନ ଥୀ ଇଟଲୀ କିଂବା ପୋହା ଖାଈଲେ ଵେଟ ଲସ ହୁଏ କିଂଟୁ ଇଟଲୀ। ପୋହା ସବଭୁବ ହିଲ୍ଦୀ କିଂଟୁ ତାଦେରେ ହାଈ କରବୋ ହର୍ଡେଡ କୋଂଟ୍ରେଂଟ। ଥୀଵାରୂ ସେମାନେ ପୈଟ ଜମଯର ମଦ୍ଯୋଂ ମୋ ଜଲ୍ଦୀ ସାଜେ କରନ ଥେ।